Nta gwan oso omare, oyina bheven babhebhana nta ora okpe. Onoothum a humono oro bhikpenga bhifumeto bha don ọ. Nta gwan gwe omare bha don okpe bheven a dọn honar, bhanyi hohobha, bheven hothar, ikene hoyai ọ. So omare, so otutu bho avaa ara fibha dọn unwe nta oro okjie nta ora ozeng obhoa bhoven o araa nta ora oʒen ojer bhoven o. So sa evoi obhoa bhoa, ojer a rejer, ora re ahumo ara azen aro gwan anum ozezang bhoven. Bha bhoven hobhabhoa ara hojer rafer họmẹ o. Oyina nta ọnọ-họ-ọnọ ora oro okpe ikoremere bha don unwe, akoe nta ara thaathai bheven o, ajobhere hisi a bhanoo, ado bhoven o, ado hiʒaro, anang hithum, bhano o ba bhang eto, ars bhoven benjeng bhevi. Huma sa hura hu athaama bha hogun hohiro. Hamasa hura hur athaama bha hogunhohuro, ara aʒen bambạạm o. Gwan so omare sa eegba ibhen aeto ja aʒen aro evoi oʒia remou ona hothene kwe ano bhafa, ofa bhoven avaa ara fi bha don unwe don unwe a hifimeto ora nta ara bhekpe, hobo unwe a bhaharara, ibiisi abhahara. Sa bhe ekpe ibiisi je re bhabhoro. Ozeng bha anire othaama ji hobha bhoa, sa okubho obhoa sa ezoore, othaama hojera jerọ nta oso okubho ojare jere, ojer tutu oba nta ora ova ibiisi jim arajim ofi rekpa sen ohumo onang remonseno. Sa evoi anire aru so obhoro don unwe a hifumeto sa ora don unwe sa ara athee nta ara ibhebato thaama bha hobho rayen ohino oso bha sob ara iiva, or sobare iijhaar, or sob ara iina, ada akpo re ase bha don unwe senjene sạ ara adạ bhothaama bheven ba bhe thaa bho hokpe. Bhokpe be herehere, bhokpe nta ara azen abhoa bhoa, ajerajero. Bhokpe nta ara anu ethoma ja edamadam ọ. Nta ara aʒen akahakaha, nta ara aothaa hisọ bhọ. Athaa rema on aaso bho. Bhokpe bheven hekabhe hekabhe, he kabhe, hekabhe, nta ara aʒen athọn okpohọ, nta ara aʒen anyi ọnọọ hovaana, nta ara aʒen anu ethoma, nta ara aʒen azeze nta ara aʒen asa hehub eto. Ara ro ahobhara ono gwe oro othaathai bheven ọ so anire ani akpo re ase bha don unwe sa arokpoi ọ don unwe sa arokpoi re ora re ara a ra thaathai bheven aru baa awune awune ara ahumo anang azeng bhoven bhaohora bhaohora gwa asa kpore ahumo ayina hothom o. Bha reto rokpa ara eso sa bha see nigeria, inwe jire ivivivisa ikure. Oyina inwe je ors bhasom esane mma bhayina. Ara remadon seen sen bhora no gwem ora don bhusa a bhatheebha m, eyina toritha, gwe ora don unwe so ora ono amene oyina, so akpo toritha eda eyina don unwe senjene so ora bhanoo a reto rokpa ma bhayina. Ɛde eyina don unwe senjene so ora bhanoo bhaathai ma bhavube avube mabhahumo se baha ji. Don inwe jire ivivivi o sa ada kpore bho ado reto rokpa senjene, eyina don unwe sa a rojpos sa fon a do sa bha bhoro bha don unwe san ebibi m, bhathee heham bhasebho ara bha bhoa inwe jire. Bhakoe beven bere sa bhakpe sa bha bhoro bhaba bhajiang bhara bhaohora. Bha ojune gwe okubho bha rosoiʒoi gwe oja bani bem bem sabhanyi be okpoho nta ars bha nang don ubwe sarodamadam bhathaa okpoho bho bhasi ozeara ani ani bheven aibe sa bheku bha don unwe sa bherum ani. Onang aru bembem re nta asa bhasere, ahumo asa bhasere tutu bhaba bhoven adudu be bha reto haopa oʒama be bha ohora habha kpe. Or bembem nre rotu bė bha unwe hareda. Nta era ema gwan hothere kwem hovovi, unwe hothee ma ora hinenueme a bhoven fa anang anyi gwan a gwo. Gwan agwo sa ora unwe hothee sa ora oku razebheʒabhezabhe ani. Ase ayeng fon ano benjene kpam kpam sa bhoa bhoven, kpam kpam sa bhavaare repibo. Kpam kpam sa bha anang bhoven fem mo, kpam kpam sa bha nang fenfene, oʒama ete odaạ ova okpoho othom gwan agwee bha don unwe. Agwo gwan gwa ada bhaofi bha don unwe ada anangete agwo or mma agwo nta rofem redemene. Rofem sa redemene re ozubha zubha okpoho onyi oro unwe gwan as athee gwe tutu abhiro. Nta era eme egwng hothere kwem, unwe hothee ma othaa hodaam. Azizia nta ara afi gwan agwo bha don unwe, so othee unwe so obhoro, okpe hobo a bothom obhoro, refer agwan gwere redamadam. Nnta era ema kwem eme egwau kwe ora unwe hothe ma ora igboro ja ihumo refer enang refer redamadam o.